ʻoia nō, he mea nui ka hoʻomanaʻo i ke kūkulu ʻana i ko kākou ʻano kanaka ma o nā mea i hoʻomanaʻo ʻia, ka ʻohana, ka nohona, ka ʻāina a me nā hanana i hala. ua hiki iā kākou ke ʻike i ko kākou kumu. ʻeā? ko kākou ʻike a me ko kākou kuleana a ʻo ka hoʻomanaʻo ka mea e pili mau ai kākou i ka wā i hala a e kuhikuhi ana iā kākou i ke ala i mua